Nizeriya tun, oyi vɛ diya ba taradisiɔn, tin hannu min bin a be mu'a farafina tun, tin han nu mibini, awa la wa nasia na, ba jinɛɛ ra na, li debwenu na ,bun kurayansi so wure minbin. Baa ni, ba loobaa, ovɛ yi aba cururu we cin tafia.